حتى انو اني انظف هاي المقلاية المحتركة بشهولة، اول شي راح استخدم الماي الساخن و اتركها تغلي لمدة تقريبا خمس لعشر دقائق داخل هذي المقلاه، و ثانيا استخدم صحون اي- عفوا صابون الصحون بعد الغليان و اي اضيف اي اداة فرك بعد ذلك راح استخدم الغسيل حتى اغسل ال ال- اي اي- المقلاه بشكل كامل.